Este chuun yua chii sicho’otí te, nukuniyo keeyo ínn caítitu luli suani inn nduchaminu a chio te, este chu’uyo inn tauu tinana sóó, minuu tee, xa’aniyo ínn tauu, chu’uyo tauu ya’a nuu te keeyo, nuu tuu te kachiyo inn ya’a kuii te, ntíkí te, tauu nani culantu te chu’uyo nu te yuaa kuutu nani nteyu minu chuun.